Mety mety misy ôlo mahavita <hesitation> mitôndra tegna tsara na tsy mivavaka fô izy koà aminah malôka manôkagna malôha tegna sarosarotry zegny fo izy koà tie hitondran-tegna tsara anô mila mivavaka satria anô mivavaka igny mahazo karazagna principe na mahazo barriére ahafahagnao mifehy fihetsiky tokony ho atônô de mamehy le raha tokony ho atônô jiaby.